بحب اوي في الحيوانات الأليفة السلحفة و القطط السلحفة عشان يحس انها طيبة كده يعني اللي هي كل ما يحصل حاجة تدخل في القوقعة بتاعتها مش مؤذية مبتعملش حاجة لحد و بحب القطط برضه علشان هما شكلهم حلو كده خصوصا القطط اللي لونها ابيض